Мӯйлабҳои гурбаҳо барои онҳо хеле муҳиманд. Ин мӯйлабҳо кӯмак мекунанд, ки муҳити атрофро беҳтар эҳсос кунанд, махсусан дар торикӣ ё ҷойҳои танг. Гурбаҳо бо ёрии мӯйлабҳояшон паҳноии роҳро чен мекунанд, то донанд, ки оё метавонанд аз он ҷо гузаранд ё не. Мӯйлабҳо инчунин ба гурба дар ошкор кардани ҳашарот кумак мерасонанд. Ин мӯйлабҳо барои ҳаракат ва ҳифзи гурба нақши муҳим доранд.